طبعا الشعر يعتبر ليه قوية جدا بالعصر الحديث دلوكتي. <hesitation> برغم ان هو كان بيواجه انتقادات كان في البداية كاتيرة بسبب انه هو مكنش ملتزم بالقواعد التقليدية وان هو بيحيد عن القواعد التقليدية وكدا، لكن اتطور عشان يعبر عن هموم العصر والتغييرات اللي عتحصل في العصر. <hesitation> الشعر الحديث عيشيل جواه عمق المعاني وبيعبر عن اي قضايا اجتماعية او سياسية فدا بيخليه فن حيواي ويتفاعل مع البيئة المعاصرة’ وبيعكس اي مشاعر وافكار للناس في الوكت الحالاي.